Izy zany maromaro avao fa ataosika hoe impolo roa ambe folo agny, satria vo mifoha mandraigny defa eo de efa akeo da folo minitry eo farafahakeliny magnety an'igny, da magnano raha eo da tsy afa-po da tsindraindray koa da efa mipody amigneo ame téléphone gneo, anisika izy, folo iroa ambe folo eo.